أول شي تأخذ خبز طازج ممكن خب- خبز التوست أو الخبز العماني، تحت طبق من الجبن أو اللحم مثل لحم الدجاج أو سلامي، بعدين تضيف شوية خضار مثل الخس والطماط، وإذا تحب تضيف شوا- شوية مايونيز أو خردل على حسب على حسب ذوقك، سكر الساندويتش وتقطعها إذا تحب وصحتين وعافية.